he leka mai koʻu makuakāne ma ia leka aia ʻo ia e palapala nei e kākau nei i kona mihi ʻana iaʻu a me koʻu makuahine no kona mau lawehala a ʻo kaʻu pane ʻo kaʻu pane he pane e kala ana aku iā lāua i kā lāua lawehala ʻana.